<noise> Obiara a ɔpɛ dɛ ɔdze mfir dzi dwuma no osua a obohu na mbom mbowa hɔn dze no dze ɔno ɔyɛ soronko. Ntsi obi a otum yɛ dɛm no ɔma ɔda mu soronko. Ntsi mɛpɛ dɛ motum nye mbowa edzi nkitsaho kyɛn dɛ ɔyɛ efir a obiara botum ayɛ.